Seve yave jeireta kïräiko, kiapeko sekïreï aikotava, mopëtï tëtä iroivape, ani möpëtï tëtä araku vape, se, se yave se aiporavotako mopëetï tëtä arakuvape ani cálido jei supeva, kuaa jokua ambientepe se akuakua, jokuavi se arämoëtë aipokuata, iroïpe ngara aipokua, jaeramo se ambo prefiere jare se aiparavota araku.